Secund mi a ie pa d'prublema a mangé d'carn. Secund mi ël prublema al e pa ch'a sia etich o meno, mangé d'carn al e ëmpurtant për tüte le persun-e e al e sempre stait parei, nui auti suma fait d'carn e l'uma da bëzogn d'carn për vivi, cuindi al e pa ün prublema etico